والله أنا بفضل السفر بالسيارة، لإن السيارة يعني مريحة و <hesitation> بتسمح لي بالتوقف في أي مكان، ممكن تستوعب عدد كبير من العائلة أو الأصدقاء وده بيجعلها مثالية للرحلات المشتركة، كمان العديد من السيارات حديثة ومزودة بتقنيات زي نظام الملاحة وأنظمة الترفيه والمساعدة في القيادة.